<hesitation> Tsota ambiny folo amy aroa arivo, za tamizey izen̈y mbola nande lekôly. Nande lekôly tamin'ny tamin'ny kilasy ambany avy eo mbola raiky misôma ten̈a tiako nande nisôma tamy izen̈y.